حاول ادرب نفسك عالكلام الي غاح تقولو، تسجلو بالموبايل مالتك ونرجع تسمع التسجيل اكثغ من مرة - حاول تغوح وانت ميكل مليح، نيم مليح ماعندك فد شي يخليك-ثقتك لنفسك اهم شي تكون عيلي، وتوكل على الله